איך ווייס נישט וויאזוי צו קניפן א נעק-טיי. די מענטשן ארום מיך גייען נישט קיין נעק-טייס אדער שניפסלעך און כ'האב יא איין חבר'טע וואס איר משפחה גייט עס יא אבער דע איבעריגע גייען עס נישט.